אנא כנפעל נקדי חיאתי כולה כסאבא בילג חית כיבקה ענדי אלחריה נקדר עלא ראסי ונעמל אללי בג'ית. אלטף ענדו אלבראעה ואלדחכ ולקין מענדוש אלאסתיקלאליה ולא אלקדרה יתהכם פי חיאתו. כסאבא נוקדר נתעלם נחדם ונבני אלמוסטקבל דיאלי ונתסתאהם פי אלמוגתמע. חיאת אלסאב כתכון מלאנה פוראס ותחדיאת ולקין כتعטיכ אחהס באלנג'אז ואלרצא אללי מתלקאהומש פי אלטפולה.